Chwng chini sago twui no romwui tonina bagwui kwbang twui ma nwngnai. Chini saakni twui chini chamung no hozom khaina phaan rio tei saak hamkrai ni bagwui belai nangkukgo. Aboni bagwui twui kaham khe ma nwngnai kisi manwui ma chnai tei kwran chamung no kisa khe ma chanai. Sal o dui ni simi teen litre twui ma nwngnai tei bwtwui gwnang chamung ma chanai. Yago twui kupulwng bottle ma toninai tei kwran chamung no yakarwui tongna nangnai. Saakni kokno ma khwnanai jemon twui kangkhai tei bukhuk rankhai twui nwngna nangnai. Amtwui hai khe saak ni twui no romwui tanwui mano.